هو، دا له صفر څخه پیل شوي نیمایي صفر اعشاريه په ګام زیاتېدونکي شمېرې دي: صفر صفر اعشاريه پنځه یو یو اعشاريه پنځه دوه دوه اعشاريه پنځه درې درې اعشاريه پنځه څلور څلور اعشاريه پنځه پنځه پنځه اعشاريه پنځه شپږ شپږ اعشاريه پنځه اووه اووه اعشاريه پنځه اته اته اعشاريه پنځه نهه نهه اعشاريه پنځه لس